Soso ha hamoiomosi okpa noroare ana iyasese etonornor omosi abikhesese eto ni onomosineh iyomosi rikpeghoro yameh omosi oghome omoikpegoroere kpo we kpeghporo ekiro mor riyori ok enugour khakere nike gie meh okheyori orarenike ghi meh mere mefiobo gban udu kura renike ghimeh orarekhe enikpegoro eraruna bu tsoso noraresese eto ikheyori ok emuyor gera ukpe okpa idelo ijusi wero osi akanya eyowor ikpeghoro eyorior emetorso eyor meobor ijoalhe detor iwero osi uya ogbemeh osami ogbemeh okheruror detor or imiekhonomosi ovare orine ha okpatso yetsabe ruokhotso but or sofie sofie ede ede edeomoiabotor edeotor otor mume iyori ha since nukhere agimebetor rotsa irekhe gemie we ebukheye ha or yor mhe kha moufu meh khamofu khiwere emoji abedono eh onor onor onor omosi oya fiobo ekpa orikpghoroniromomeya me ireghi ghi egbere mumeh.